<hesitation> Ny karazagna dessert, le <hesitation> talôha be tagny <hesitation> magnerantany mbô tianôlo handrama ary mbô tiako handramagna kôho <hesitation> agnisagny zegny ny tarte au pomme io zegny agnisagny rah mbô tiako handramagna <hesitation> amin'ny mbô tiako handramagna amin'ny fiainagnah zao.